هو مل أول الإنسان يتفرض عليه باش يكون يعني في آآ بلادو بطبيعة معناها أما بعد هو الإنسان حسب آآ هو شنيا ميولاتو وشنيا أهدافو وين تنجم تكون ساعاتو وين تنجم تكون خدمتو، فعادي جدا أنو هو يختار آآ وين أن يحب يعيش وعلى خاطر وين ينجم يعيش، وذكايا ساعات عايش مثلا فى ب عيشة في بلاد معينة ماهي اشبتخلى نظام العبد يعيش في صحه جيدة، نجم يمشى يعيش بلقدام فى بلاصه أخرى.